Bedo naftire be mai ngam be diggitina bandu kuje. Derewol mai do banta ka'e je be naftirta be woggira bandu kujeji ngam digga vooda.